Nikan nipan yoatl kisa in coyonme nonke kuak tlazhenhuezhis nen tlatlalkochoka chikahuak okuel kisa in cuajtlan miston n onke san chochokatenemi den yoak in tlakua nonke san den yoatl kisa pero nonke kintemua in totolinme in piome par kintlachichina <noise> kintlankechia huan san nochi kishtilia ni yeso huan amo kuika sanin yestli kishtilia pero amo kinhuika huan in kimishtlapan san yinon nikan kinshmati den yatl kisa.